Ny fanorata CV! Maro gny fanaova azy fa amin'ankapobeny, asia: ino ny teny hainao(Anglais, Français, Teny Gasy), asia ny taia anao gn nianatsy, ino aby gny fehidraha fa hainao, gny raharaha. <noise>